Voalohany indrindra aloha voa mifoha dia eo am-pandriana. Dia efa arahabaina aho hoe arahabaina ianao fa tratran'ny tsingerin-taona nahaterahanao. Dia avy eo an, tsy miasa mihitsy mandritran'iny andro iny fa manao izay mahafinaritra fotsiny ohatra hoe mandeha mandeha misakafo any ivelany, mandeha mividy fanomezana, maka sary, miaraka amin'ny namana, sy ny sisa sy ny sisa. Dia izay no tena mahafinaritra anahy amin'ilay tsingerin-taona nahaterahana.